א פייער אויסלעשער ווי אזוי מ'נוצט עס איז מ'דרוקט מ'קווע- מ'דרוקט אראפ און פון די לאנגע אזוי ווי <hesitation> פון די פייפ קומט ארויס אדער וואסער אדער זייער זייער א שטארקע <hesitation> פאודער וואס יענץ גייט אויף די פייער און ס'דערשטיקט די פייער און די רויעך.